bio wa we bie ba nicoza coro ba sɛrobia bɛ henara ba sɛrobia hena uwe o bo wan nɛ a dia oyi aso o tawɛ a le'a a zun oro mɛ'a lora he mɛ bɛ lora he mɛ'a lora he a bun ba sɛrobia yan we we ba we be repɛr ra na vɛwa ɲa dama we ba repɛr ra bera cruru dama we ba repɛr ra a buna <hesitation> ba migrasion ba migrasion we we benɛ a trɛ trɛ simple